فعلا السلام العالمي نجدروا نوفروه لو توفرت-توفرت الإرادة الحرة والتعاون بين الدول-الدول، لكن لازم نركزوا عالحوار وحل النزاعات بطريقة سلمية ولازم نوفروا العدالة الإجتماعية يعني موضوع عشان صعب-صعب عشان يتحقق لازم يت-يتعادل من عدة محاور.